lallai chiyei kurni ner wutagu kuma ni degdeg yi ner <noise> tagu din chiyei ka dira ka already dirai batu mak ba ba yi kwaraya bwi ma tai ma gara ka magari kenen jeniye che jeniye, jama makasa jama ba ma parya rennu ma parya funge yenguyei ma parya yangu bate ma parya. chiyowi ballei kwara bu agiragu agragu agragu agiragu jordi kwara binna a tu nugu pyi mere toh makwe <noise> kwaro bwu mo wu ma di jaima wi sai baba abogomo <noise> aningumo yina ba jo fammina nyina basui ba yar muna buri ba sui ba <noise> yarmino buri toh pipu ma kuranuwai <noise> mer min pina pa anu gu junne sai ma de jamo bino do, hardu mako maya jama ma hamna gulai wo yi tu nyiri mi bule bule ticha bobo sai ma hulaga buri fuchika yo jejo niu ma hullaga bori ma kasa sowai sowi kawai ko sowi kegu ma dai ma parna, ma kasa don jullaini ma parna ma kasa wnani ma tumo boki ma kasa solli ma sumo ka ma sumi ka nigi da rop pugo tubak. Amna kingiwei bobowei a je aje shikenan wato buldei aje ajee aje ajee a tweyawo ka tweyogoyi tibak sheikanan burrei ma din wei mo kura yii lakki ma kura yii lakki ma kura yii lakki ma kura yii lakki ma kura yii lakki ma kura buldi ma langu bongo chiyemei simatai chiyei tibak gidi, gidi gidi gidi kama bai ma wun buldina ma jopa yi simayabana ma parya yo buldi mere damiri chuyei gidi gidi ka miyani ba sinsaini tok chempinau masuwa kullum ma sinsaipu ma suwa kai gundu wei ka ya gundu ne toh shikenan kei gundu wei ma dupina pye fina <hesitation> nawai gundu pimnai koya gundune ma shari kundi kundi sai ma parman pina gundu ma tweyo jordu ma kodan mera shikka chiyei sina don toh nugu junu, shikenan sai mawata kamawatai mawatugu tibak ma bagu balelei balele balele yo ka komini mero mou mofardu jedi wuna abara gidi gidi wo ba jopa manna nau woba siwei <noise> ba geminu buri wo ba nayga yina ru wo ba nauyga yina ru toh ka ma kwe yito junmere tapinna sai don ma dimwei bulidima yona dina mo kwanda mo tarya yi pinnui yi yangu yi yan barrangu ka lam yan barangu kwi ma yiya bule ma kasa jama ma parya dinin bule yikama ka chiyo dyei tona Damani a mirgu niya ko domani mirgu gulyei sai ma pur jamma koku jambrangu mere tamna ko ka yingu ki kowai ma far bulei buldi a jegu, pina a jegu balele pina jegu balde ma nuwei chap chop chop chop chop chop chop chop chop chop. joppangu joppangu ka mati ka lamayoko ba kelamin yina kelamin yina toh riyanbu chuta buldina ma parpina yingu ku ma nufeuyagu ma aminbu ma tinbu bobowu ma wata don ma kasa jammai ko ma kasa ngaji shika yo binna mer wuno yona abba sai ma pardu pina pardu pina pardu pina aba chiye so giranuwai yito yangu ku ma wun regu mete ma aminuwei lumo chiyo yo mere bawei yiryei kaba yirye ba kngamnna ka kngamin tak tibak ma sawu wu tunma tagu yo sai ma diwei ma te kamatari shikenan se ma de ma amna lumo yika kamramyoma gwala chiyoi su no ya tai dingi chiyo su no ya tayii si kana dono jore yo sak rak amma chiyoi su no tayii a ba'a dul chiyosina tibbak ma nuwai kombu ramtoh duk time <noise> wumako jore du mako yika chiyo wuna mere ma dee lummo ka wuna no tengu jaka nuwo wei too we yika no tenuwei jaka nibiyo ko jaka nibiyo yi bamkunnuwo ko a'a jaka toro to mere we chiyo a nigya komrom gorau nigya kom rom to tii chiyoi su no tayii ka komini mere tibbak toh pina ningu burde deg tibback deg- deg tibback kiti kiti kiti kiti bagu bonfaman kiti kiti amin biguru bure ma singra wu ma biruwei tibback belele ma te to chiyoi su no ya taii toh chiyoi sipa yika kopin ma che mimate geruwei diyou ba ara fanadu ba ara fannadu bukirkirkirkirkir ka ma nin fi kirkir kopin mate kai ya taguma ya taguma. Kopu ka ma ningi kopu na bagamna kana gamin chikenan shikenan sai kapun ba bute bu ninga toh amma chiyoi su no tayii so yo tubag ya damuwa wu konge ya damuwa wu kange yo chiyosi tubag kundi kundi tubag mer yo komburomyou tubag toh chiyosi lallei ka kommini mo yi mere ma tagu wii abara siiri yar mini siiri yarmini jopa mini nau jopamini pinaru ning yinadu buboo buboo buboopu buboopu su chiyou ka girani kolou don yannuwai pungu njate a pungu njate nin kitikin nin kiti kiti nin kiti kiti jangu ku ninga shikenan barabara don aba'a shikenen toh a diro pari toh yo chiyo wuno tawii yi chiyo wuno ya tayii digging chiyo wuno yatayii ka lampukangu paruwei pari ma har koka diirai anda ma som pupara pari amma chiyo wuno tayii yo ka kwei komini tibbag mere kana dono jore ka komini mo nerwu matayii to a bagu bomgamo tubag a bagu bongamo tubag yi kwa raya a wedii chot, chot chot jordu don nu juni ma kuranuwai baba jopa minna a nau ba gemino yina ba gemino yina toh yo jeni chiyou wu daman no tayii. to yo jeni chiyou daga jamma bobowo mere wato bule koh a dwadi tu no bacha jammai na yanai kana yoni na ba ruwou dingin chiyou toh amma lawu don yo yapu tagu chiyou toh lawu daulgi yo si chiyou mere ya kuno tawai dingin si chiyou kuran bur dabban yi su no tagi chiyou su no tagi yo don. Ning komburam tubag, ba ninga kombu rom kamo tar lummo ka sinna kano tengu jaka nuwoo wai yo a jaka kwap jaka kwap yii suri dingin yo kom burom tibag komburam yii <hesitation> chudipunne yii wuno ya taii lall kuwa yii <noise> bambanshi.